toh ayu ayu bade, koro bade ayu marwuyan, ayu masiyem, ayu mabaran karem dot ku tala nijlamagali, aɗan wujirin irwen, niskaga irwen, nirwuga sinkafan, nirwuga awun, nurwuyago mujin endo duka niski irwenna musamma sinkafan toh aci sinkafa so nurwuyi cina, nane dani maduwon nija dani maduwa, na dak ben akunau na ɗibda, natlemn kaci mon ikwtle a nəjlamu kacimon i adatka, nadak ben-be jata aɗa wujirin irwen kenan ƙak sinkafam so mujim datenman kuribe aja irwiyagatu i kalan yau aja jijadara i askikum, haka awun awun ma acika jirwiyi cina ka kalan yau jin jagadani iiaskinum toh umdo wujirin irwen kenan bembe jijlamago, toh ayu mabaran, nuktu gcaren baratka nena natken sasam, nitka sasan na, nanai du nijade maduwa na umdau abina na jati nek uktle a nen amatu kori nijadu kima vibva kwaya to nada be akunan na nam na dibdi na nasadu karen awen, umchino maukwen dukwa kulakve ane are a ɓangaren urven kenan, to ugzi tepen wujurin a'a saniyan wujirin dawn dawan ji dawagak iktlam ka irwen nanuwa jaruwe dun, ji dawaga kaziɗin ji dawaga garvon nek tamunan salaman.